Compartín si, <hesitation> tanto eu sendo chofer e levando a xente como xente levándome a min, <hesitation> con sistemas de, bueno, aplicacións destas que se usan pra compartir coche, das que non vou facer publicidade, pero xa todos sabemos, non? <hesitation> Bastante ben, polo de agora todo todo ben.